Tutti li fimmini chi canusciu di la me famigghia mi li ricordu sempri cu la scupa e un cannavazzu nta la manu. Di nonna a me matri e poi puru a me mugghiri, tutti hannu statu malati di pulizi 'n casa. Ogni tanti pi babbiari ci dicu a me mugghieri: magghiu chi ti maritavi a Matru Lindu.